बुट्टि ओहके ढेर लम्बा समयक तहनि जुगैले धरेक तहनि, जुगैले राखेक तहनि कैहदेउ मेरमेरके उपाइ अपनाइ सिकजिता नै । अब आजकालके जमानक बात करबो कहलेतिति फ्रिज सिरिजमे अब धरे लागल हैं । फ्रिजमे धरले रहबो कहलेति बुट्टि जसके तस परल रहता नै । अब मुल हम्मर पहिला यि पुर्खाभरिन <hesitation> बात करबो करबो कहलेतिति पहिलेक हम्मर पुर्खाभर कैसे धरें कहना बात करबो कहलेति पुर्खाभर जेदा तरह अब बुट्टि ओहके उमालें का एनिकि बुट्टि ओहके पानी मारके धरें । पानी मारके धरल बुट्टि कैहदेउ जसके तस रहता का, जब चाहे तब ओम्‍ने मरमसाला मिलाके तेना पका लेहें तहिमारे सबति उपाइ कहना पानी मारके धरना कहिके हम्मर पुर्खाभर प्रयोग करें का । एहका साथ साथे जेदे दिन लक्का चलैना है कहलेतिति ओहके <hesitation> सुखौडि बनालेहें, सुखौडि बनाबुनुक धरलेहें । अइसने करके कुइ कुइ मनैंभर ओहका अँचार उँचार फेकुन बना लेहें नै । अब धेर दिन लक-लुक्का खैना है कहलेतिति अँचार उँचार बना लेहबो कहलेति तमाम दिन लक चल जिता । अइसने करके सुखौडि ते आउ कहिदेउ तमाम लक चलता नै । अब पानी मारके धरबो ते एक्के, दुइये दिनके तहनि रहता तहिमारे अब हम्मर पुर्खादिनमे अब यि फ्रिज सिरिजके समय नाइ रेहे । तौ उ समयमे फेकुन हम्मर पुर्खाभर मेलमेलके उपाइ लगाके कैहदेउ यि <hesitation> हम्मर बुट्टि ओहके जुगैले रखामें का, धेर दिन लक खाइक तहनि ओहके बढियस तिति रखामें ।